أفضل الاستزادة في الوقت. لأن الوقت هو أغلى ما نملكه، إذا كان عندي وقت أكثر، أقدر أعيش حياتي بشكل أفضل، أتعلم وأحقق أهدافي، وأمضي وقت مع عائلتي وأصدقائي. المال يمكن تجميعه، لكن الوقت ما يرجع.